Irô trompety àby io, lera izy tsofin̈y zen̈y man̈ena <laughs> karà zen̈y mampatônga izy misy feo amin'zay abôkan̈y bôkà eo. Dikan'zen̈y koa fà tsisy kôa fa misy tsiko zen̈y izy man̈abôka feo.